هو الحدث اللي كونلي حياتي هو كي ربحت الباك, سانسارمون بارسكو و كان ماربحتش الباك حياتي صا اوري ايتي, مام سور لو بلون مورال, بارسكو هنايا كلي يوقعلك هاداك كومبلاكس تاع ماراكش رابح الباك, يعني أي حاجة ديرها بصح يبقى توجور في مخك هداك الباك اللي ما ربحتهش, دونك كلي كي ربحت الباك حققت هدف من الاهداف تاوعي لي زاد حتا هو كوني من بعد